ہمارے حیدرآباد میں حیدرآباد کی بریانی بہت فیمس۔ مانجے ایسو بہت پسند، مانجے ایسو بنانا نہیں آتا۔ اگر مانجے تم پوچھ رہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے بنانے نہیں آتی اور تجھے بنانا چاہتا، تو میں حیدرآباد کی بریانی بولتا ہوں۔ مانجے وہ سیکھنے کی بہت ایسو عادت ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ میں سیکھوں اور اس میں کچھ آگے اچھا بناؤں۔ اور جب میرا من کرے، میں پکا کے کھا سکو۔ حیدرآباد کی بریانی اور اس کے سنگت رائیتا وائیتا، اور ایک آکس گریوی میں سالن والا اگر میں بنا سکو تو، میں یہ سب جو کہ بنانے کا سیکھنا چاہوں گا۔ بھی ایسو کورما، پلاؤ، ایسے بھی بہت سارے کھانے ہیں جو مانجے بنانے نہیں آتے۔ وہ سب میں بنانے کا سیکھنا چاہوں گا اگر موقع ملیا تو، کیونکہ کھانا مانجے بہت ایسو پسند اور یہاں سب کھا کوں بہت مزہ آتا۔ تو میں اگر سیکھنے کا موقع ملیا تو میں یہ سب جو سیکھنا چاہوں گا۔